Oware no me re gwo̱lo̱ te eme kpoho me be̱ yo akpo na ogwolo ni no were yo abo ra re jo fuafo o̱ro̱no̱ were yo akpo te gbe ahwo kpobi ve bi ria abo̱ ho̱ owhe̱no̱ owo twane kpele owho in o omamo̱ owho ha mare gwolo no oware tioye na mare te mi te giga. Me̱re̱ gwoḻo̱ ni no mere ta eme̱ kiro ke awho kpaho oghere no aro thuo̱ eki owere na ave fio ugho ri fio, omamo oware so that ode̱ gbe̱ du̱ jo̱ no ode owo o̱va ta te̱ eme̱ kae ene̱ avo ene̱ gbe ene̱ keme na me re gwolo lo no o omo̱ no bi no oto ze o̱mo̱ no obi no oto̱ ze ore wo omamo ewure we̱ te̱ ne̱ ye̱ eveo oghe̱re̱ no̱ ore fi ughe ye fio oware, oware no ore fi ugho yena fi ho̱ oje̱ te ode̱ ore re ye ro wa emamo erere ze oware troye na oy ho oware no ofo no are are ne emo na fiho a nyaze me dehe so oghere no wero wo ugho ko we we je nya ze ma ve ne ye ugho na no oto whe obo na we ha ro ugbo na ro thuo eki we gbe sai re ye thue eki ha we ro ugho na ro wu ne iruo we gbe sai re ye ro wane iluo ha we re ye ro hio oma mo̱ oware no ode te te overo emamo̱ erere̱ ze, keme ugho no mare rue̱ na yo oware no o re kpe ere̱ ote kpo ere obona ma gbesa rue ye dede he ese jo ha ore sa te ese jo ha ore sa te ikpe iso hayo ikpe dede, ikpe ikpe na te te orono oke ososuo no ro̱ te owe obo na we gbe sa re ye ro lu oma mo oware ha we re me̱ no̱ akpo ra ve nya gwogwo keme no oware no obe ro ugho ze ore ogho no oto owe oke sosuo na we re ne ye ro lue ne <hesitation> we be ri ye na we ve bi yo keme na uve no oka ke te owhe obo we uzu uve na gwoho gwoho̱ we te kuo uve na ku fie. Wa ikpe ibro ri te igho na ho ero erie re logbo ze no uderi erere be yo emo ra be yo oni ra be thuo eki bi hio eware sasa no were ta lu so uzuazo utioye na oye oware no me gwolo no me kie ta eme kpahe evo oke me̱re̱ gwolo no mere te eme kpa ho awo ko

osu na no we̱ be me̱ na ogwo̱lo̱ no̱ na a su eluo no are kereghe fi a he o̱no̱ no̱ osu na te su ni rie ave̱ wo igho ifo ekpa ijo oghere osu tio ye ma gwolo ho a re suo osu no te make ro̱no̱ ikpe ikpe dede a t meke wu are gbe kareghe fio osu ye no owho tio na je su o mai oki tio na udhedhe jo̱ e̱gwo ma owho tiona je su omai oketiona owar tiona oye ohe ahwo tiona gbe ahwo tiona igho no awo na kpobi ugho no̱ oke ri uderio iruo na oje wo igho na, oghere ke uzuazo tio ne na oye me gwo̱lo̱ me̱re̱ ta ke ahwo <hesitation> me je ta e̱me ko eme̱te na ne re kuo ikpele avare fio na re a duo omo ma re a kuo emana o̱ eware fio eru no we be rue̱ na o̱ro̱no̱ oware re no ku fio ama oye ho eru hu, eru ro evo udu na ahwo na awo emamo ure̱mu eru eva aye, wete kerio be ino we be ba fio ya ijo aro eve he then emo izoge na omari ha mere gwolo ta kae no a ye wane̱ iruo, no iruo no we be wane na ete̱ we̱re̱ jo ko oko wete wane̱ ro vie ora, we je rovie ora no ewao ete̱ na were je ko olua ra kpobi ko ahwo kpobi ni kio̱ko̱ ko eve me gwolo ne no me̱re̱ ta fi lo